شوف هو انت لازم تنام من وكت احسن شي حتى تكدر تكعد من وكت <noise> وخليلك منبه الصبح حتى تكدر تكعد اووصي واحد من اهل بيتك هو يكعدك الصبح وكعدة الصبح بيها بركة تكدر تكعد تصلي تسوي شغلك كله وانت شوف بعد ما صار ظهر